ذات مرة في أثناء إحدى العواصف <hesitation> جرفت سفينة غامظة إلى الشاطئ، كانت الأمواج العاتية والريح القوية قد هزمتها، حتى انتهى بها الحال على رمال الشاطئ البعيدة، كانت السفينة مهجورة خشبها مهدم وأشرعتها ممزقة، <hesitation> لكن ما أثار الفضول هو إنه ما كان حتى حد على متنها.